Ia aru lalao asaunala, kai naulo amamalo isi ia topola, iatopola taupe lao, a umado au ama malo atoro isiu pa; lao, asaunala taupalo matate, pa lao, asuuna soma palo matate. Ini topola pa aru, laia, taupa aru, ini topola taupa mamalo atorolai pa lao. Auna amaamalo, loa asa pa irua. Taupa arulalau, pa aru lau palo, palo, auna ama amalo solaio ia, ia topola taupa lo matate, ini topolai ia kantiri taupa lo aru matate ama amalo atoro isiu pa aru lao ia, topola, topola ita oh ita ada topolai tu ini topolai taupa aru trevol arapa, la tovola taupa lo matate, <hesitation> australia, oh port moresby oh iai dika, tau, oh jayapura, aliens, oh leilae <noise> auna ama amalo magealala gore pa solaiasau, taupa lao, lao ela na ama amalo ela auna aru lalauai taupa salaia, mapa bani abani atorola. Anua ama amalo sakana isiu taupa lao, ma idaiai mapa roai, idaiai mapa saka pa dakia, auna topola ma pakalo, asarupea, raremai sodina elae aarulalaloe ia topola ia tada arulausada au ama amalo atoro laa asa pa iru aeu. Ia ia topola, ia topolo tada palo matate laa taupalo matate elai ine kaina. Auna lao atoro la gore aka ba, baniatoroma pa lao torola. Age mala galein tolain topola inipola palo toria. ini topola, ida malamala taupe lao ma auna saka pa dakia auna ama amalo atoro la soma pa lau, pola arulau pola aru lao ini topolai initopola ini topola palo toru, rausi, pa lauma paka malamala palopalo muata torua pa, bani paupe tauma. Tauma lauma auna amatai somai palama matate. Taupalama matate ma uma anua pa ato atoria poidia eumado, eumado, palama kadekaidia, patusamu ini patalo laudia ela umado, paka aru ama-ama lo saka. Ia sai siam taupe lalaeu au ama amalo sakana pakalo, ota palo totorueu auana aru sosobi natolai. Oh ia ia topolola ia topolola ia topola, elae magu tugudi a gito. Pa lai rausudia re auna topola taupe laia ela ine ataesauto. Raremai sonaina ini patalo ela atorolai lau supa iritia, pakaua pado saikain lao takau alo kaka mala mala palopalo, eh kai ari, ua, aikala. Taupa lao, taupe banima ela pa lauatoro, auna topola tau rupea, taupe pe baniama touala toroai pa lama matate. Ona galo mulio tu kokoputia mulo lao iamu saia alogani aputa asaimulao balusu tau kaisi ma lao. Ia topolai, ia topolai, ia topolai ela mulo aru lalau, auna ama amalo laa, asa pa irua, waini taupe, banima taupe ogatama ela palama, matate lolobusu matate, ita. Pa bania banima animalai dipalama torio ena fain tiuni palama matate atoro etam pa lauma taupalauma lao palama lao eatoroma wain dipa atae dipa lauma ito, tamulama matate taupa lauma atoroa matate. Are ito ena lao ma taupa aloa ela pa lao atorosoma pa alo maga maga aia pa, alotoria pa iru atoria ma taupalo totoruai ia topola, ia topola, topola laumaba ela pa lau atoroma akomala pa matate banu. Taupa mala matate, auna taupe kae waare, kadekaidia, paua ina ito magu lo saia, ua ine auna lao tape atorossoma taupe banima, lanua mapalama waredia inau itu, itu, itu, itu magu laia matate tobola ei tobola mogolaia taupe lao, taupe banima a lau ini patalo rausu atoro somadia to, ana anamalo atoro salato. Pa matate la lo busuma pa lauma amata lobus saia. Auna aru sosobi nutola, intobola sobi taupe lo aruusu tobola kantri taupalo matati tobola matate. Lagu ineni asape tusala, kaina aunu laip muatae mapaka lalau tapula laip na mageala mu lao, mulu aru totoru waini amata lolobusuai mula ma matate bani. Dipa tiuni agai ti tiuni agai ti ka are ramasait. Tara la matate lae inimu la rausu italae ioai e palama io palama somaia ela.